نازل على الخضار أو حاچة كيما الخضار اللي نحتاجهم كل يوم البطاطا الفلفل والطماطم آآ والبصل بالطبيعة هادوما اكثر حاجات نحتاجوهم في مأكلتنا اليومية ونزرعم فوق السطح عندي سباس فوق السطح نزرعهم غادي في أحواض بلاستيكية وإلا في أوستلا وإلا في-في باناوات كبار.